Ye yerin timi!! Yerin timi bo awou zi timi bo, keni zi mamii zi, taru zi, bo nei zi bo nei zi debe, e bo zi tie mune. emene zi be, emene nane eyoror zi agha awou bo se owei owei. bo owel ya awou bo emu zi sine be egbamo me nei awou bo emo zi sine be, e dalor zi bo tie mu me. eyoro kpo fa, owei owei be eyoro zi ya keme kpo apere mo bagha done ye no owei bo kere ake mu mei tamarau nua e̠ e ke pere owei bo kpo elai mume nei-an owei kpo seiya, elai me o̠ bo eyerin timi! Kurai bo bo bine, bo owei bo, bulor ye be, bo oyi-nina-fini no, oyi nei-an fini kurai pa dor omene bo don wan koro be don kpo, be seriama kpo don don time, opere zuwor ebimo. asen kpo lagha ni opere zuwor asen tuwa mese bra kpo mie were ebi were ware bo bo timi me. beti bo me too ye be, omene bo don me, don me kuro fa, o le mu don ware do mu don wave wene. o me pa-tani-ama kpo, o ma mu don ware ma'mu zuwor timi wiki bai Mese yor kpo ba lagha, ebuwa ebuwa ebuwa ebuwa ni oba kan ke yoi kan ke ughelliagha amu. bo ughelli la kpo zuwu timii, ebuwa ebimine ebimine ebimine, okubo okubo dede ma andede make be me tubor angor zuwor seleama me tubor angor do suwor weremi sele-ama. ken bori kpo numu wangha sele-ama. ene ware otu kpo sai bomene, edao otu kpo sai bomene, yei ware otu kpo sai bomene, eyin kpo sai bomene, ene too yai bo se keme sese sai bomene <hesitation> mie timi zuwor yoi re timi e kpo ba ene fou yoi sele-ama kpo ke gbolomo ake me tubor zuwor. zuwor yoi re tini ebimene ebimene ebimene ebimene gbamene dimene dimene dimene zuwor tini bo tii kunor mume tubor me bo emumu ware lagha bei eyo ma timi feke fwkw mese erein se eme you timi yoi re timi, yor timi yooo!!! Apere kere mu kere bo o! Eme keni bulou tubor keni mera ko keni yerin timi bo tughan bo gbomu bo koro fede! Eyerin timi bo de ba kpo de ba fade. Oyi-neifini kpo bai de tubor me. tei sei ke mu mie ma! Me kala tubor ke te pa sei ke mie were gha ke, diri guwor otu ope bi eyerin dou wani oko mira mie pere were emi, emene me opu oya se fein ekere bietebe don zuwou ware ma, me tubor mu eh eh, ddon zuwou otubo ba gbade diri ke fe bo gho, fia ke fe bogho, mera ke wenegho, emene bietebe baimu ban bo baimu ban bo baimu ban bo. me wene bie tebe kpo bo zene don ka bo kore yekpo. me oya se, me tubor me keni ebiperegha ne bo feke feke me tamarau ma ke you yoi rei apere kere bo ri timi di sin gha, yeme pade kunor, pade mu brabe zene ba mu bra ba fagho. Tamarau dol bra ke pa me. ehn omenani bo kpo ba tamarau ke kare meme kemegha-ama do ni oru kare ya, pade ye se, tamarau doubra ke pa me. tamarau ke akpo pere am, oba wai kon neme, kile se ko wai obra ka tu waye. me se peiboulou me emu nana were emi. pade ye se, tamarau ke bu mu me. okere dise bra ke doni mumu pa'me tubor me fe edesegha ye gbawaregha, opebi fugham timi me tubor me, mebi ane kuba oko akpma b oweremi tuo kpo keme numughan. atamaean, mo kemu gbamo pade ye se omune seri bebe ake pore ye kemu emu gba done pake angor kere moo. egou timi dein ke bai kpo, eyou timi bo kurai ke bai kpo tubor me ba wai bo wa faye. <hesitation> eh ponwe ke epore yebkpo, tubor, me chun obine me kpo me tede bra tade bra, teme neme zuwor bomu ke bimene. tomarau sisi yo yel ya mie kori yor timi ya ebomo. Ebomo ke you, tamarau te, numou bo tun kare ware bowou numou botun noumou tun, tubor me be yarin tum i kpo fe kpo, mese yobo se emu we timi we sibe, tubor teme me, tene burugha yon fagha ye pabolon me emume emi done, emene mume mese yor kpo ko gbolomo angor kere. angor kere ake eyerin ye eyeim mene kpo, keme ma ediyd mo me tubor ke fe mi keme nu bra me, tara dein bomor bor mimi deinyan ma kpo bai ya bo mimi pa fore weni yoka mumene yes, ene pei buloume gba eferemone yor me, eni tubor adudu me, eni tubor teme me, tamarau bra kai mi. tamarau pona pona ogbo ka pire timi emi omene fe fa wore fone burugha yon-agha se teme bra kpo afa mese bouwu ke mu nana ware ake angor kere were ake yeirun mane. Ekpo ba ena kpo ke ebibra eyeirin were emi se, ekpo eyeirin were emi se, ekpo eyeirun timi bo fede boyd, tamaran ogbo mẹ emene kpo eni tubor me wai ma aremene. ye eyarim tumi bo fede aba, ekpo tamarou ogbo me wai mune aba, ya eni tubor me aremene ye ororo bawou ke emu ke angor kere tmmi Timi akpo me yerin ko bolou eyin mo, tu yai kpo emu keni nein awou ke emu zime kemu egbahumo bolou yebu dede, kurtaru bo emi ya yerin tebe adiya bu. ebo youtemi fudu bughu, to kubuka dimeme dimor keme ba fa. Aneya emene kpo yerinaba kake bulou wene mo ake tubor di kur yau bo di yei kpo yai emi. Tamarou miengha tukpo war zene awou ama simener. tamar an gbade ziye gbawere mise kmu kpo kala tuborghu na owaghu 3c pele bogha mu lpo zone awon ama ke pere emene bese erunme kpese, eme tubor bo fe erun me, orumme kpese ebi pereagha, ebiparegha, ebu wa ebi mi emu gbada ba ye kpede. Eba di timi oli sina ba, tamarou dou, bra ke pame ku meyor ku meyor dumune <hesitation>